العالم الخالي من الكوارث. الكوارث الطبيعيه مو بتأثر مره علي الببيئه اللي حنا فيها لأن اغلب الكوارث بتكون في مناطق أبعد من المناطق اللي حنا فيها لاكن لو عالم خالي من الجريمه بالتالي لا راح يكون في سرقه لا اراح يكون في قتل لا راح يكون في أي نوع من أنواع الجرائم فبالتالي العالم هيكون أفضل مستقر أكثر بكثير مره